Lanin'olona aminà hofan-tragno aty aminay a de arakaraka tragno, arakaraka hasarany, misy misy agny amin'ny efatra hesy, misy ray hesy, miovaova araka tragno, misy dimy alina.